د اندویزیا پخلی د ختیځې آسیا، هند، عربو او اروپایي خوړو خوندونو لري خو خپل ځانګړی هویت هم لري. وریځي د اندونیزیا د خوړو اساس ده. غوښې، کب او سمندري خواړه، سبزي، ناریل، لبنیات ډېر خوړل کېږي. مشهور خواړه ګورنګ دي او دا د اندونیزیا ملي خواړه ګڼل کېږي. دا خواړه سرې سوي وریځې دي، چي له هګیو، سبزي، غوښې سره خوړل کېږي.